आरे तुमचेकडे तर छड बरी स्टाइल असा मारे कापडयांची... कशी शिकल्यात तुमी? आमी फॅशन आर्टिस्टचो कोर्स केला। ओह्ह वाव, कितकी फी भरची पडता? एक लाख। आरे बाप रे इतके पैशे कोणाकडे असत माझेकडे तर एक रुपया ण्हा मणान मी काम सोडतलाई ण्हु। आरे कायना तु माझेकड्यान शिक फ्री मी तुका शिकैतालै तु भियाँग ण्का। खूप खूप धन्यवाद तुजां बरा जा देव बरा करू।